La xen köö, la xen e lɇ re fáá’ra jö, la ku xen köö <hesitation> e re jmáára köö e jyn dsira ta jmí’ kié’ lɇ köö e jyn dsira e jná a la e e re ‘mó re ñí. ta jmíí’ kié’ lɇ köö i la ku xen e re jmⱥⱥ ra köö my féé’ ´la ku xen <hesitation> e dse gíira kö fí kö e jyn tu dsira jy, xa e <hesitation> e e re jén e re nána e jy dsira a la jö jyn dsira kö e re ‘mo e re ñi porque júú jö re fáá’ra jö köö e dse dsáána jná e <hesitation> e la kuro’ re jmⱥⱥra jyn dsira e sin que a exa ka jmⱥⱥra ‘lú’na e xa ka jmⱥⱥra ‘lóó e xa xi ru xa ka fý kieera náá’ra e jy dsira, xiro kiera jyn dsira, a jö kúú e my jmⱥⱥra ïï a la kuu, a la my týna e my jmⱥⱥra e jia’ dxó e jmⱥⱥra jyn dsira, xí ma re li e re jmⱥⱥra jyn dsira e kiä’na ú’na e ñi úú’na a jiá’ ó’ i’na e re jmⱥⱥra jyn dsira kiä’na tá dxó e re jmⱥⱥra e dxó, ki a jia’ re li fó’ re jⱥⱥra e jyn dsira e jná e é eku jɇ ku ñí dsa xiro kiä’na kö e a jia’ dxó, köö e ná e kiena o köö e my jmⱥⱥra jia’ dxó o my jmⱥⱥra ïï my jmⱥⱥra ejö a jjia’ re lí fó’ e re jmⱥⱥra e jyn dsira e jná e é la nɇ ‘néé’0 kö dse dsaana jná júú kiee’ i jyn dsí i i náá’ jyn dsí, i jia’ óó’ jia’ íí’ e jia’ xa ñá’ jï’ ejmoo jyn dsí, la nɇ lɇ dse dsáána jná júú jö.